أه أنا كنعوم مزيان ولكن فلابيسين البحر إلى كينة شي عاصفة بحرية منضمنش أنني نبقا فوق سطح الماء لأنني ماشي سباحة ماهرة لهاد الدرجة